بصراحة بفضل اكون عالج على جزيرة لوحدي لانه لما تكون مع عدوك راح تصير الامور متوترة ومليانة مشاكل اما لو كنت بروحي اجدر استغل الوقت في التأمل والتفكير وفي العبادة وفي الصلاة يعني اجدر اتعلم اشياء جديدة او حتى اكتشف نفسي اكثر الوحدة احيانا تكون حلوة تعطيك فرصة للهدوء والاسترخاء